साउथ आफ्रिकेन पयली सण आनी खोइखोइ लोक रावतले। तें बँटू भाषा उलैटलें। तिंचे वडले राज्य असले जशें की मपुंगब्वे आनी झूलू। मगिर डच लोक केप टाउन जगर रवपाक लागणे पुगळ वय जगा मगिर ब्रिटिशें घेतलो। हिरें मेवले म्हणून ब्रिटिशेक हाँगसार आनी रवु कशे दिसले। मगिर मुक्ति मेवून नेल्सन मन्डेला साउथ आफ्रिका चो पयलो अध्याक्ष झालो।